Raha ny fivezivezeko isan-kerinandro no jerena dia adiny telo isan-kerinandro eo, adiny ray aho mandeha ny lahady, adiny ray aho mandeha ny larobia, adiny ray aho mandeha ny zoma.